kaupendur íbúðar í blokk Félags eldri borgara leita atbeina dómstóla til þess að fá íbúð sína afhenta þeim var neitað um lykla í dag nema greiða milljónir umfram verð í kaupsamningi ótti við áhrif

Bandaríkjanna og Kína varð til þess að hlutabréf lækkuðu víða um heim í gær Bandaríkin saka Kínverja um að beita gjaldmiðli sínum sem vopni í viðskiptum setja þarf reglur um ferðir

nálægt grindhvölum að mati líffræðings við Háskóla Íslands hún telur þó langsótt

hvalaskoðun beri ábyrgð á strandi grindar í

tveir af hverjum þremur Dönum glíma við langvinna sjúkdóma mun fleiri en áður var talið kvillum fjölgar með aldri og sá algengasti er hár blóðþrýstingur æ fleiri óska

eftir undanþágu frá lögum til að fá að dreifa ösku látinna ástvina þingmaður Sjálfstæðisflokksins vill breyta lögunum og segir þau stíf og komin til ára sinna

gott kvöld krafist verður aðfarargerðar hjá dómstólum afhendi Félag eldri borgara eldri hjónum ekki íbúð þau gerðu kaupsamning um fyrir fjórum mánuðum dóttir þeirra segir ekki hafa verið skýrt af hverju íbúðin hækkaði um fimm milljónir á svo skömmum tíma stjórn Félags eldri borgara í Reykjavík kom saman til fundar

til að fara yfir málið tveir stjórnarmenn mættu til fundarins við húsnæði félagsins við Stangarhyl klukkan fimm svo leið og beið og aðrir mættu ekki stjórnarmennirnir óku síðan saman í burtu líklega á fundarstað kaupendur einnar íbúðar af um sextíu í nýjum fjölbýlishúsum Félags eldri borgara í Árskógum eldri hjón fóru eftir hádegi í dag til fundar ásamt lögmanni sínum á fasteignasöluna torg til að biðja um

að fá lykla afhenta að íbúð sinni við vorum að vonast til þess að það væri hægt að leysa málið fljótt og örugglega en það reyndist ekki vera það er ærið verkefni sem að bíður okkar mikið vandamál þarna hjá Félagi eldri borgara en það er skoðun minna umbjóðenda að það sé úrlausnarefni þeirra verktakans fjármögnunaraðila og Félags eldri borgara að leysa úr þessari stöðu sem komin er upp mér líður illa

svona þeim líður illa þau sofa illa og eru í raun bara

svekkt yfir málinu foreldrar Hrefnu Lindar eru húsnæðislausir

í geymslu og þau á dýnu í herbergi barnabarna vertakinn MótX mun vera með lyklana Landsbankinn fjármagnar verkið félag eldri borgara vill ekki afhenda þeim íbúðina nema þau greiði fimm til sex milljónir króna umfram

það sem stendur í kaupsamningi samtals vantar fjögur hundruð milljónir og hefur þeirri upphæð verið skipt hlutfallslega jafnt á íbúðirnar og kaupendunum sendur reikningurinn af hverju fjögur hundruð milljónir af hverju ekki þrjú

eru forsendurnar sem fólk er að gefa sér þarna

dag hvað var fólk að reikna út vitlaust hver eru þá næstu skref breytist ekki afstaða félagsins innan tíðar að þá er sá eini kostur í stöðunni að leita lögbundinna úrræða sem felast þá í því að krefjast beinnar aðfarar og fá íbúðina afhenta það verður gert fyrir dómstólum samkvæmt lögum um aðför þar sem segir meðal annars að ef manni er með ólögmætum hætti aftrað að neyta réttinda sem hann telji sig eiga biðji hann héraðsdómara um að hann fá réttindi sín það er

í þessu tilfelli með aðfarargerð annar íbúðareigandi hefur gefið Félagi eldri borgara frest til

lykla sína ellegar fari hann sömu leið hlutabréfamarkaðir tóku dýfu í gær vegna ótta við hnattræn áhrif

Bandaríkjanna og Kína stjórnvöld í Washington saka Kínverja um að beita gjaldmiðli sínum sem vopni í viðskiptum með því að fella gengið markaðir tóku þó við sér í dag eftir að gengið styrktist aftur viðskiptastríðið milli Bandaríkjanna og Kína er að harðna Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í síðustu viku um aukna tolla á kínverskar vörur Kínverjar svöruðu í gær með því að fella

til að styrkja útflutning Bandaríkjamenn saka þá um

beita gjaldmiðlinum markvisst í þessu stríði og afleiðingin var að markaðir víða um heim tóku dýfu í gær fjárfestar hafa áhyggjur af víðtækum afleiðingum þessa Kínverjar tilkynntu í gær að þeir væru hættir að flytja inn landbúnaðarvörur frá Bandaríkjunum

Bandaríkjaforseti segist vilja samning en það verði að vera rétti samningurinn gengi

styrktist aftur í dag og þar með hlutabréfamarkaðir en áhyggjurnar eru enn til staðar við vitum vel hvað væri skynsamlegast að gera það væri skynsamlegast að menn settust niður og færu yfir

deilumálin og reyndu að sjá skynsemina í breytingum þar sem breytingar þarf að gera hins vegar ef við horfum

aftur til þriðja og fjórða áratugsins á tuttugustu öldinni þá vitum við það að það sem skynsamlegast breyta þarf reglum um hvalaskoðun í nálægð við

líffræðingur hjá Háskóla Íslands sem telur þó ósennilegt að

ummæli líffræðings Hafrannsóknastofnunar í gær hafa vakið mikla athygli hann sagði að ágengni

hvalaskoðunarskipa gæti verið ein möguleg skýring á

sé líklega sú sama og hann frétti af í Faxaflóa þessi atvik hvalaskoðunarfyrirtækjanna hafi valdið því að þá rekur svona á land finnst mér mjög langsótt meðal annars vegna þess að það gerist viku síðar svo þetta er

bein afleiðing Edda segir mjög líklegt að hvalirnir hafi verið að sækja fæðu of nálægt landi þá séu fleiri hvalir nálægt

ströndum landsins á þessum árstíma líklegast hafi

leiti á grunnsævi hefur gerst árlega síðustu sjö ár á síðasta ári rötuðu fimm tilvik í fjölmiðla öll í ágúst í ár eru þau orðin fjögur Hafrannsóknastofnun vinnur nú að nýrri samantekt um hvalreka Edda Elísabet segir að í ljósi þessa þurfi að bæta í alþjóðlegar reglur sem

efnisgrein um verklag í kringum

með leiðbeiningum um hvernig eigi að reka þá frá landi þá eigi alls ekki að sigla

þeim heldur leyfa þeim að koma einnig sé gott að drepa á vélinni til að minnka hávaða þá segir Edda að mikil geti haft slæm áhrif á hvali en að það leiði til þess að þeir reki á land er mjög ólíklegt miðað við

haga sér en ef að einhver

fer ógætilega og sýnir á sér ógnandi hegðun þá vissulega getur það leitt til þess að hvalur

á óheppileg svæði og flýi í þau örfáu skipti sem hvalaskoðunarfyrirtæki hafa rekist á grindhvali þá þykir mér það engan veginn orsök eins og staðan er í dag en vissulega eitthvað sem við þurfum að taka til greina og hugsa um rétt fyrir fréttir fékk fréttastofa myndskeið frá farþega í Edda Elísabet náði að skoða myndskeiðið rétt fyrir fréttir hún segir að ekki sé um vítaverða hegðun að ræða þar sem hvalaskoðunarfyrirtækin virðist fylgja reglum um hvernig skuli nálgast hvali hún segir bátana vera í hundrað metra fjarlægð frá

þó setur hún þann fyrirvara að það sé erfitt að meta fjarlægð í myndbandi það skipti hins vegar máli hversu lengi

þeir eltu hvalina þá setur Edda spurningamerki við að svo margir bátar elti hvalina það sé eitthvað sem þurfi að skoða hún ítrekar þó að ekki sé líklegt að rekja megi

til þessa atburðar vegna þess hversu langur tími leið á milli ég náði að tala við einn skipstjóra

hvernig sérðu það fyrir þér ég er ekki viss

hafi ekki haft áhrif á þá en við viljum

verið myrt þrátt fyrir að meintir mannræningjar hennar fullyrði að hún sé á lífi mánuður er liðinn frá því að mennirnir sem segjast vera með Hagen í haldi sendu fjölskyldu hennar síðast skilaboð

hvarf frá heimili sínu í Lørenskógi austur af Ósló ekkert hefur spurst til hennar síðan en fjölskyldan fékk bréf frá mönnum sem sögðust hafa hana í haldi og kröfðust yfir milljarðs íslenskra króna í lausnargjald í

á blaðamannafundi í morgun sagði lögmaður fjölskyldunnar að meintir mannræningjar hefðu haft samband við fjölskylduna í síðasta mánuði og fullyrt að hún væri á lífi

maður Noregs hefði greitt tíu milljónir norskra króna fyrir sannanir fyrir því að kona hans væri enn á lífi lögmaður fjölskyldunnar vildi hvorki staðfesta þær upplýsingar né bera til baka hann sagði hins vegar að fjölskyldan sjái nú um samskiptin við meinta mannræningja og að þau fari fram á norsku lögreglan í Noregi gengur hins vegar enn út frá því að

og mannránið sviðsett hún staðfestir að haft hafi verið samband við fjölskylduna áttunda júlí en segir að orð hinna meintu mannræningja séu ekki trúverðug

er hár blóðþrýstingur sjötíu og fimm ára og eldri glíma að jafnaði við fleiri en fimm kvilla

þetta er niðurstaðan úr nýrri rannsókn vísindamanna við háskólann í Álaborg þeir skoðuðu sjúkraskýrslur allra Dana sextán ára og eldri niðurstöðurnar eru sláandi og sýna fram á að mun fleiri þjást en áður var talið

þessarar rannsóknar segja þetta vera í fyrsta sinn sem heilsufar heillar þjóðar er kortlagt og það kemur ekki á óvart að aldurinn skiptir máli fólk sem er sextán til fjörutíu og fjögurra ára glímir að jafnaði við einn komma einn sjúkdóm þeir sem eru fjörutíu og fimm til sjötíu

og fjögurra ára eru með

komma sjö sjúkdóma

og þeir sem eru sjötíu og fimm og eldri fimm komma þrjá karlar eru að meðaltali með tvo kvilla og konur með tvo komma fjóra

gerði hann er með áunna sykursýki

kirkjugarðasambands Íslands hugnast illa að duftker með ösku látinna séu varðveitt á heimilum aðstandenda þingkona Sjálfstæðisflokks vill að fólk fái aukið frelsi til að ráðstafa jarðneskum leifum sínum og hyggst leggja fram frumvarp þess efnis í haust lögin eru skýr og svigrúmið lítið jarðneskar leifar okkar mega bara hvíla í kirkjugörðum aðstandendur geta ekki tekið duftker heim þau mega ekki hvíla á

og það er ekki hægt að grafa þau í garðinum hvers vegna er frelsið ekki meira það er

svona aðeins hætta á því að þarna slakni á þeirri virðingu sem við teljum að eigi að vera í sambandi við líkamsleifar hins látna

þetta til dæmis í Bandaríkjunum duftker eigi ekki heima uppi á háalofti eða í garði við hús sem börn hins látna bjuggu einu sinni í hann segir að í raun ráði fólkið sjálft hefðunum það hafi ekki verið mikil eftirspurn eftir því að grafa duftker annars staðar en í kirkjugörðum frá tvö þúsund og tvö hefur verið hægt að sækja um undanþágu til sýslumanns um að fá að dreifa öskunni yfir öræfi eða sjó utan alfaraleiða fáist leyfi má einungis dreifa öskunni á einn stað og það má ekki merkja hann með neinum hætti borist um fjörutíu beiðnir á ári síðustu ár

deilir ekki áhyggjum og hefur gagnrýnt að fólk hafi ekki meira frelsi hún segir í samtali við fréttastofu að í löndunum í kringum okkur sé oft heimilt að dreifa ösku í skóglendi og setja

tré hún hyggst leggja fram frumvarp til breytinga á lögum um kirkjugarða greftrun og líkbrennslu

séu stíf og komin til ára sinna Þórsteinn segir hugsanlega tilefni til að rýmka lögin á næstu árum eða áratugum leyfa aðstandendum til dæmis að grafa duftker í sumarbústaðalandi

fyrsta svarta konan sem fékk bókmenntaverðlaun Nóbels lést í dag áttatíu og átta ára að aldri fyrsta skáldsaga kom út árið nítján hundruð og sjötíu bók hennar ástkær sem

á íslensku hlaut Pulitzer verðlaunin árið nítján hundruð áttatíu og átta og fékk Nóbelsverðlaunin árið nítján hundruð níutíu og þrjú kvikmynd var gerð eftir bókinni ástkær sem skartaði

sem liggur yfir bænum vegna

bæjarstjóri Ölfuss segir klárt að starfsemi með lyktarmengun eigi ekki heima í þéttbýli tvö hafa verið í Þorlákshöfn í rúm tíu ár annað á vegum lýsis h f og hitt á vegum íbúar hafi lengi kvartað yfir

af starfseminni við keyptum hér hús fyrir einu og hálfu ári síðan og og hefðum sennilega ekki gert það ef vitað hver staðan var lyktin er ólýsanleg þetta er bara skítalykt við búum næst þessari starfsemi það eru þrjú hundruð metrar frá okkar vindáttin búin að snúa sér og og þetta er ekki mönnum bjóðandi bæjarstjórn Ölfuss hefur boðið fyrirtækjunum lóðir utan bæjarmarkanna lýsi opnaði nýja verksmiðju þar í apríl og hyggst hefja þurrkun í haust sem leysir gömlu verksmiðjuna af

hefur verið gert að flytja sveitarfélagið

skipulagði nýtt svæði fyrir utan þéttbýlið

var gríðarlegur baráttuandi hér fyrir

árum er mér sagt og fólk gerði allt til að fá þetta stöðvað en það var eins og að berjast við vindmyllu og og við höfum farið með undirskriftarlista þetta á ekki heima í bæjarfélagi svona starfsemi heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur framlengt starfsleyfi

til áramóta bæjaryfirvöld binda vonir við að fyrirtækið flytji verksmiðju sína úr Þorlákshöfn að þeim tíma liðnum telur þú að starfsemi sem þessi sem skapar svona lykt eigi heima

innan bæjarmarka nei hvorki þarna né annars staðar við verðum að ganga lengra í því að að skilja að atvinnustarfsemi sem hefur truflandi áhrif og íbúabyggð og

en bjartviðri syðra hiti tíu til fimmtán stig yfir daginn sunnanlands en fimm til tíu stig fyrir norðan Elín Björk Jónasdóttir við skulum sjá það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með

hringvallagreinar á heimsmeistaramóti íslenska hestsins hófust í Berlín í dag íslenskir knapar standa vel að vígi hefur sjaldan verið í jafn góðu standi en þar hefst Íslandsmótið í golfi á fimmtudag þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir

kaupendur íbúðar í blokk Félags eldri borgara leita atbeina dómstóla til þess að fá íbúð sína afhenta þeim var neitað um lykla í dag nema greiða milljónir umfram verð í kaupsamningi ótti við áhrif

viðskiptastríðs Bandaríkjanna og Kína varð til þess að hlutabréf lækkuðu víða um heim í gær Bandaríkin saka Kínverja um að beita gjaldmiðli sínum sem vopni í viðskiptum setja þarf reglur um ferðir

nálægt grindhvölum að mati líffræðings við Háskóla Íslands hún telur þó langsótt að hvalaskoðun beri ábyrgð á strandi grindar í

hverjum þremur Dönum glíma við langvinna sjúkdóma mun fleiri en áður var talið kvillum fjölgar með aldri og sá algengasti er hár blóðþrýstingur æ fleiri óska eftir undanþágu frá lögum til að dreifa ösku látinna ástvina þingmaður Sjálfstæðisflokksins vill breyta lögunum og segir þau stíf og komin til ára sinna þessum fréttatíma er

við verðum hér aftur á ferðinni klukkan tíu

nýjustu fréttir má alltaf finna á RÚV punktur is sæl að sinni